السلام عليكم لو سمحت انا اول مرة اجي هنا وكنت ابا اسألك عن اقرب مركز شرطة <hesitation> يكون هنا لانه كمان سألت واحد قبلك ووصف لي ودخلت بالشارع اللي قال لي عنه بس ما حصلت مركز شرطة، فشكله يا اخي كان ما يعرف، فلو سمحت توصف لي الاتجاه الصحيح، وكيف ابا امشي بالظبط وادخل من اي شارع، وتكون مشكور.